Certu, però nun è facili. Quannu si vivi ‘n cumunità cu autri cristiani, tipu ‘n cità o puru nta paisi chiù nichi, la to’ vita è sempri dipennenti di chidda di l’autri. L’acqua, la luci, lu manciàri, sunnu tutti cosi chi dipenninu sempri di autri genti a cu’ t’affidari. Pi essiri indipendenti unu avissi stari sulu nta un pizzu di muntagna, vicinu ‘na surgiva d’acqua, cultivannu lu tirrenu o cugghiennu li cosi chi trova ‘n campagna. ‘Nzumma, comu dissi è veramenti difficili.